Мавзӯи сулҳ ва осоиштагӣ яке аз қадимтарин ва муҳимтарин масъалаҳои башарият мебошад. Дар тамоми давраҳои таърих, инсоният орзу дошт, ки ҷаҳон бе ҷанг, бе нафрат ва бе зулму низоъ бошад. Аммо оё воқеан мумкин аст, ки мо ба сулҳи мутлақ, яъне комил ва доимӣ дар ҷомеа расем? Барои посух додан ба ин савол, бояд аввал мафҳуми сулҳи мутлақро шарҳ диҳем. Сулҳи мутлақ ин на танҳо набудани ҷанг аст. Ин ҳолате аст, ки дар он ҳамаи мардум дарк ва эҳтироми якдигарро доранд, ҳеҷ кас ба дигаре зулм намекунад, қонун баробал баробар амал мекунад ва ҳама ба адолат ва озодӣ ва муҳаббат пойбанданд. Яъне сулҳи мутлақ ин на танҳо дар сатҳи сиёсӣ, бал- балки дар қалбу зеҳни ҳар як инсон пойдор аст. Аммо, таърих собит кардааст, ки инсоният ҳарчанд пешрафт мекунад, ҳарчанд илм ва техника тараққӣ мекунад, аммо низоъҳо, ҷангу хушунатҳо, хусумат ва кина ҳам ҳанӯз вуҷуд дорад.